تلویزیون یوه دستګاه ده چې له لیرې فاصلو څخه غږ او تصویر د الکترونیکي سیګنالونو په وسیله موږ ته رالیږدوي، وروسته همدا سیګنالونه ده تصویرونه او غږ په بیرته په تصویر بدلوي او دا تصویرونه په ډیر بیړه او سرعت سره زموږ له سترګو تیریږي او یا هم موږ هغه وینو او داسې ګمان کوو چې دا تصویرونه متحرک دي. همدارنګه د تلویزیون لاودسپیکر د غږ د لیږدولو دنده په غاړه لري.